Imi miku oboshi uwu ugwu wukpo miku onzu uwu bwoko ukpo ayami ma uwu mize ilo iyi la zala renu idaosu ukpo l mbabwɔkwɔ oyitu renu igyi adoasu ukpo kuwo kungu ewo iyi ada gba also umema etoyi iloma mo ishi ukpo ayani ma minyama mu opu uwu iyama wu iyi eduma ele iwono mi ze ilɔ ele eshi enzu meji kinkkoo kukwo, mire eji eyifo migba mire mu eji iyifo ishi eduma iyi dei gba mi mole ukpo eto esheshi eshimi miyi yimo, miyi mi womo mekaka yi eduma ele. mizemu eduma ele adasu ukpe esti ememe mbula okomi bala emeni, oyi mi ifya ogbo mekaka yi opu uwu ioyamani adaosu ukpa gbsa na uwuna ba ukpo eyawuma la nyama shi opui eyawuma la iyi uikpo liyi mbulanzu kuye ngunanguna kuwo zdan ukpo eyangha ma ngɔ esheshi iyi emengɔ, esheshi iyi ishi okongɔ la gabangha. Kuye ngunanguna ukpa eyanzu ma la kunto opu uwu ukpa momo kuwo onye eyi mekaka yi eduma ele imi uwu mi mi woyle miyi mu onye muna mekakayi so kuwo ngu isama iyi de ba ukpo asimale asamima mi yi mo eduma iyawu ishi enyimi rimo origa uwu lomewu, eto eshimi embi mbiwomo eto eshimi, kinyinyi anyimi gima mo, eto eshemi idomemo ba mi yinda te onzu uruna- uwuna uwu waze mu ɔgunze ɔle eto eshjiwu ka uwu ba leri bula agbawu tete ukpo uwu de be yi moshile uwu uku ukpode ba amah eyiebimbi iyi enzu ewo kiya nginangina ego la enzu kuwo kungu idan ukpo momo miku oboshi uguu ukpo ukpo awami ma mu emi iyi ejimi mi tanu mu eji kunku kinkwoo ngɔ wede be ukpo ayangha ma, akwe eyi ka na opu uwu ukpo le ka pwa gba ngɔ reshi ekpasu ngɔshi iso iyi adausu ukpo kunyi kwɔlke aku eweye na inkya kwokwo ishi ngɔ ngɔ bi zɔte la mi yitu te li bi yi temo, iyi tute aku mu iji kembo yi renu. kuwo kungu muyi zu mu kwɔlu. Emene mi mbula emenda mi onzuuwuna uwuna de ba uyuwa ma la pwa opu ukpo eduma ele esheshi gyo kuduzu ku tutumo, te uyi me gagyi ɔzunze te ayi mu gagyi enzu iso iyi ukpo egyi ekpasu ma mekaka yi egbo iyidu enzu enzu ofo iso iyi kudu kwɔle ofa mu ebgo yi upo iyi ototo ele eyi mu ego mekaka iyi enzule binggha awu ukkuye kwɔle ukpo eyinzu mu iyama kala ki turu la kigbawu lakimbo malewu eduna ele inyima ishe ishi iyi womo, akwu eduna iyi de gba ngɔ yeye miwomo iyi ototo akume ega ngɔ ma wɔnu, inji kembo iyi wuna onye eyi mɔmɔ ishimi mi yanzu ma onzu nwuna nwuna de uwu ukpo ayawuma la pwa renu gyele ewo kyamate emi yi mu onye muma letet ɔnye uwu de mu mule, ukpo eshimi isama eshi okmi isama eshi enzumi isama awu la kiri la kimbo so kuwongu eduma iyi ukpo le isheshi mi mayi shi onzude be nayi ewo yi kwokpo ngu ukpo ku zanzu sese mɔno e esheshi ishi onzu de be na renu gyele ma mu kɔfi ku gbele reshi oshiwu enuma. Oshiwu eto ogah, aku onzu de be kpomo omanye mu idu iya adaosu ikpo kuwo ngu onzule ana renu apwa awu kinzubade ba kipwa renuigyi adoasu ukpo iyitu iyi ikponzu mo gba ishigba kima wɔnu le esu igbema kenze kakpenyigba kiyi mesu igbema onene mejile kuwo ku kiyituyi ukpo mole mo onzy-u uwu eyi tu iyi ukpo eke wo enyi tayimo ukpo le shi kala ki pwa isole kala ukpo leshi kala kiyi ugoh uwa will ki ku enzu mba de kala kize mu oyanze wu ototo kala ki yi tu iyensu kuye ngunanguna kala eduma uwu ele, lenogo le womo mu ejinzuele kala lenogo le womo mu ejinzu ele kala ejinzu li ngɔ moloto, enzuzu longɔ molonto kyama te ensu mba kuye kungu mba aku enzu umba upu idu enyi ensu elete iyi mo ensu iyi mo amma ibo mu kuyenzu le kinzu kiwoyi tayifo kiyi mesu igbema kiya iyi womo ikinkwo ikinkwo ki wo ki fulensu kiri utu wensu ozufo agyi le onzufo eleyi te uwu lemo ilobi iyi akun igbe reshi iyi kudud kujele ishimi miga yi ma ada ole uwu adauso ukpo uwude be shizu reshile kala ki wo egbo yawu mutu la onu ukpo kala eyi mbalanzu. Mu kuwo igwu ekpansu wu. ukpo de beyi moshi le ukpo uwotot ewo kiya nyinagyina eyinonzu okpenyi de uwu de be yi te uwu lemo mi zanzu onene mu kuye kwole ukponzu emeyi mebi mebi akuye de ba ngha fulo ewo, iyi de gba iyihye iyototo ezanzu mu kwupu ngwawute igbo mozu liri kugyi te epiri tayi egboyi ma sei iwuluma te owuric tayi ka ki bo mu unyiwu kuwo ngu uwu aku ukpo le, aku iyole aku ugbeleshi, ate idaigha enzu umba bomu nyi wu, enzu bamba oyi isama, miyi zansu mu kuye kwole kpoo kala ki bo mu idu iyi adaosu ukpo la lyse ofya mu bwokon uta muejile, inze ita ikyiko igi mu eji ngha aikinku enzu wa kpenyi iwomo de kala kipu iduenyi iduenyi ele uji mu nekakanzo fo kuwo renu ukpo kiyi mu egbo iyi iduzu mole, ishi ɔfya bwole iyi mekaka iyi egbo iyi idunzu, ishi wɔnu bwɔle uyi mekaka yi egbo iyi idanzu mi yizansu te la kiri la kimbo muɔgɔ kpo, la kiyi ugɔ uwu adaosu ukpo ka ukpo ka ukpo la nanzu kili ita meji ba kiyesse mekake yi enzu zu bwa owenzu le. Edu enyi iyifo ishi otansukiku enzu mu ijimbo ngha, kinzu bakwɔ kwala ki yi kmu iyimbo ngha, kinzu ba kwɔ kwala ki yi mu keyile, ki kun mubi jimbo, kuwo ngu ki to yi opu ukpo mo le, gba kiyi wɔnu bɔmbu tayil idai kuye ngu de gba kina opu ukpo ele ba ki pwa kina iso iyi adaosu ukpa baki pwa, ba kiri ba kimbo mo adaosu ukpo teba kizala ugwɔ uwanwuiwono nyinangyina risheshi eshimzu iyifu, wonu bwole etombi mo mu ejenzu alaba le efomo mu ejinzuamma ide kioto iiyi opu uwu ukpomo ba kiyu kudu womo iyanzyu bi amba umbukpo otamu reshinzu mi agba miyi zansu kpo, kinzu bade ba ki kun eloyi ba kina iso iyi ukpo mko iduenyi iyi emebyinzukaliya la kize kya la kiwo kya yi de ba li gboridu iyi ukpo umene agbe umenema mbe bwɔ akun ogbo enyi oshi reshi rembe bwɔ owongɔ ka gbe umene ngha ngn gbe umenengha mi gbe umenemi ma kpiri yi esey kiya ri kpenyi te riyi mɔmɔ mo. esheshi meji de gba oyi mu egba igbama.